اكتر حاجة بحبها في المشاريب ديه العناب، هتجيب الكركديه الصعيدي وتغليه وتعمله بالطريجة الصعيدية وهتعملك شوب انما ايه حاجة فوج الخيال